<hesitation> Miligna fagnasa lasiety koa zashy izy io za da machine zay avao koa izy ka, alahatry tegna sy karaidraika izy da milahatry sara, da alefa amizay zashy ny miligna fagnasagna azy igny da misy ragno miakatra zashy magnasa anazy, sy mila mikosoka sana zany e tagna tegna fa efa igny miligna igny magnasa anazy, mandeha automatique zashy igny raha igny sy mila agnao zashy e magnano anazy fa da madio automatique eo avao lasietignao aminazy da hay ampiasay sara.